Amle bus ndraiky zah mandeha andro araiky isaka herignandro in'efatra isam-bôlagna de izah isaka mandeha eninjato mandeha de enijato mipôdy dikan'izany roanjato sy arivo.